Iɭũhe waḃayami diel imieŋe, źimihaŋu ġáṗen ífiiġi karin ífiiġi: moimi aséju, eñune niezambala. Aseju inze doɦaŋezuni tíhi ṗohe

iɭũhe imieŋemeŋ úluulu monamami inze moźilemeloos lãɭã, áseju, ánamo, eɭũe eyaya. Só iḃei źíṗemi áseju źiɦaŋeloos doźiɦaŋereŋ eɭũe źimãe míama diyaya dómoṗe erotiaseju buloe búvivili ediale emaŋuma buduñ dére mexalelob aminiyae éreeluḃus añaḃaniŝe momusimo źina diyaya źiniyae eḃane káriḃo eɦaŋemaŋ, dóźietaboḃuɦu buloos ómaseju óźikumasinie buloos ádoma emaŋ máɦula éremexameelonikia buduñ amooġo mahuen buduñ mósimo kamieŋa ġurorue. Músiedomaɦula emaŋe nikaġe veriame ví emuneɦulilus deñune dómoñaso. Eñune ñásoo moġamis toġahĩs, eñune maniororomin tóresol eñune búbuolen eñune, diel kamieŋa niġuleemereŋ kulaniġurere mími ázie niġurẽe meɭemi tódesol. Tódesol kuñaenalo niġulon niġureŋ timi kazimen íśen, kábuolen niġuḃe eṗuolo niġurẽe, eñaḃaneḃamin neḃosu buduñ